Azafady edy serveur sao de afaka ata môramôra hely ny raha magnenonareo io? Fa tegna misy raha important koragnanahy ndraiky namako de zay ts- zay mihitsy no tsy tsy mahare ny raha volagninay de zahay tsy afaka hivôlagna mafy satria raha i sekire, azafady indrindra.